A Odɛmɛ bani ,ahan ninɛ pɛɛ se mana, a'o vɛba se a zun ba co'oya beaba, a'oyi dia bun wana, ao ma dɛ bie odɛmɛraba, ao pria ho ŋirosun, han mibio ayɛ han sian,o woro maba nasio ,ao nɛwozomɛba, amivɛ awe nɛmu ba Bun yi we ao wuro mara loboso, lo maro lobɛɛ, mara, omandan, ba yi,,nuiison a min woro mawɛ